Tsy possible zany, tsy possible le ologno ovagna karazana mintsy, izy efa amle mahazatra azy, tsy afaka ovoaigna hafa zany fa lasa lasa hafahafa be zany izy amizany.